So mi yi'ama mi sufta e nder mi laato mo un anndi e dow doggudu e ko mo un anndi e dow gimi. Igga mi laato e dow mo un anndi e dow doggudu, ngam doggudu e ɓeyda jaamu maa, amma gimi e ɗusta daraja bo a mawnaata e gite yimɓe